Ghiya umma ya tsika tayi ti motai ko mashin. Kyagirna <noise> ca be Ghani wag huma motai ko wa ghuma mashin <hesitation> baburna ko wa ghuma kyargirna Ghani wa civa khin lthini wa civa khin lthini nunu ko suwa nun suwa nun suwa a ndaka tsiga wayu t’u sa ga valau a valti ga a ndaka umma lipulip, ko vakyi cin ga bi yau Ghani ma hyi ka ngir na a ndaka sa cau a ndaka piyusi ba a piyi ta yani bu niyya dahyi tub to ba wu fakhi wu ummi pacina har ba wu nahyi wati umma pacina dighan <hesitation> dighama to yani bu wu ndaka ummau wi sinna tayi ci I ci miya be’e sai wa khiya wuya wa khina w aba zhau mutikhi kwan ba we’e ghi wu ndaka umma ti baburna ko kangirna mutikhi gwan ba we’e badai sacakhi za. Ɓandi pacin bu wu ndaka unltha sai wa ngulu za di bugyiyi Ghani ci vadau cabu zha ca cap’I yau to ci ghishiya wa falu to ci ghishiya ma wa buguzi kawa yu sai wa tsikhi yu zhi wa hala wuyi marwai sai wa ba tsikhiyu za wuna tukwi tukwi salakai nunuwa sacaka shiganene cl ndaka ga biyu yani bu layu kwi layau ko caga bulthay wa khin suban dahyi hyina mya layihyun Ghani ga baburna a ndaka iya bubuna hyi ti civina tu bubau saboda <noise> wuna ai ci ci ci vada din din ca kawa yu ca burakaca ca ba hyi layi di gha yan ghumuna ko hyi baburna ko hyi kahgirna ko hyi mutikai Ghani dai wana dai tayi tayi ta sin ci sacan cati sacuna gma wu nahyi ci vadau to tsikakhi bu gyishiyau.